پیزا خوندور ایتالوي خواړه دي چې ډېر ډولونه لري، لکه د ترکارۍ پیزا، د چرک پیزا، د خوسي د غوښې پیزا، پپروني پیزا، مکس پیزا او نور. د پیزا لپاره پنېر، پیاز، رومیان، هوږه، غوړي، اوړه، هګۍ، شیدې، خمیره، ساس، خرمېړي، مالګه، زیتون، مصاله او نور ډېر شیان په کارېږي. د پېزا مواد د هغه ډول ته فرق کوي.